Naꞌ sdzaꞌlc̲h̲e ldoná guꞌnnstsiꞌnná seit <noise> lo zë gakda guꞌnnstsiꞌnná zë, saꞌngl seitna zak guꞌnnsstsiꞌnná seit dzekna or ba kumid ix̱uxkwaꞌná nup nupga seit guꞌnnstsiꞌnná par naꞌ x̱iy zë nak gunu nup. <noise>